സലദ്, രുഛിഗ മരിയു അര്യോഗേന്ഗ ഉന്ദാല് ഏന് തേ മന്ഛേ ദ്രേസ്സിന്ഗ് അവസ്രമി। ഇതി കോദി പദരദല തോ തക്വ സമയമു ലോ സുലബന്ഗ തയര് ഛേസു കോ വഛു। അവസ്രമയന പദരദലു, ഏന്നേമ്, നിമ്മരസമ്, തേനേ, ഉപ്പു, മിര്യല പോദി, സേനുഗപിന്ദി ലേദവ്, മുസ്തര്ദ് പസ്തേ। ഓക ഛിസ്ന ബൌല് തിസ്കോ നേ, അന്നി പദരദല നു വേസ്കോ വലി। ഓക സ്പൂന് ലേദ ഛമ്ഛ തോ ബാഗ കലപലി। പോതി ഗ ഛിക്കഗ ഔതുന്ദി। സലദ് പയേ പോസി മിക്സ് ഛേസു തിനു അഛു। ഹേല്ദിസ് ഇതി, ഹേല്ദി മരിയു। രുമേദ് ക്രുത്രിമപര്ദല ലു ലേയു। സുലബന്ഗ തയര് ഛേസു। രോന്ദു നിമിശ അല്ലോ രേഅദ്യ്। ഏധഏന കുരഗല സലദി അദ്ബുതമയന രുഛിഗ ഇസ്തുന്ദി।